Fômba fanagnaovagna saosy vinegrety ande atao aminah salady voalohagny ma lô mila megnaka mila vinegra mila sira avy eo mila <hesitation> dongolo, fômba fanagnaovagna izy malaka bôligna anao a-arotsakagnao ko vinegra ndraiky megnaka miaraka sira, mety asignao poivra ka arakaraka itivanagnao azy avy eo kapokapoigna mbo ifangaro tsara i-raha jiaby ,izy avy eo efa pare edy afaka ataognao anatigna salady.